ثلاث ساعات اللي لمدة خمس أيام أفضل، لأن الشغل بوقت طويل متعب، وأنا أفضل إني أنا أوزع الجهد على الأسبوع، مو كل شي أسويه في م- في وقت واحد ساعة واحدة ليوم واحد صار شذي أنا إللي راح أتعب.